कनाडा में भी साहित्य और खेल के प्रति व्हा ज़्यादा रूचि नहीं है। वो खेल कूद नहीं खेलते ज़्यादा और सफ़ाई भी बढ़िया है।